Faa paaboo mahooɓe ƴemta kulle teddiɗe no tawetee ana yaafirana ɗun en; naɓugol jon kaa dow walla ley. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> So wanaa ɗun heɓaa <hesitation> a tawan golle maɓɓe ana tiiɗi e majjun sanne. Ɗun yaafinta golle oo.